Au-au áh já lah áh uh ñih gie tsá jo cu pain tsá uh ni ne óh-óh fuoh já la óh-óh naum tsáh lau óh taí óh-óh zá kaih oh uh loh noh óh-óh lau óh taza lau kó muo tau ziih ba muoh ziih tsá loh ko muoh tauh choi óh áh joh oh la paíh tsai tsáh jóh la pain tzáh gie tzáh óh. Áh oh gie tsá ku la pain tsáh gie tsá óh-óh muoh, óh muoh laih ne, laih shia-shia gies tsáh nainh óh gie tsáh nain cuáh, nain taih tó zaíh zá la muoh aih naih, záh záh nain, nain faí nain zaih nain, nain gie tsa lau óh-óh muho taig noh óh gié tsá muoh tauh jóh ku la pain tsáh gie wi tsá lau loh néh loh chiu oh lo góh ku la pain tsá gie gaum chiuh gaum óho noh gau ñih gaum, gaum-gaum tó galei íh óho naum zeih. Gaum chá já leih lá oh bá áh úh ñih gié tsá ku la pain tsá já lá óh fuu, já la úh ñih muohh tsáh fu cha oh jo áh oh natural já la uh ñi la oh la paih oh por que bu noh kiéh já uh ñi naih tsáh lauh áh naih tsá já lah áh-áh uh ñih cai noh jo áh jo oh éh paih noh tsi mai-mai oh éh-éh vitamina eih oh áh-áh uh ñi gie tsáh ku la pain tsáh já la áh uh ñi muoh záh já la áh uh ñi la oh, óh fu záh fu góh ko áh jó la paih naum.